कुकुरुन्को लै बिल्लानको खास फरक भुण्या इसो लागुन्छ पुई, बिल्ला एकलोइ बस्सु निको माण्णान, कुकुर मान्सुन सित खेल्लु निको माण्णान, तसोई बिल्ला केई सिकुन पडिग्या गाह्रो हुन्छ, कुकुरुन सजि, तसोई कुकुर खास तसो केन्लै गद्दा, बिल्ला राख्याको दै, दुध, चाटी पोखि दिक्क पाड्डान ।